Mizaka ambana eritrertra zô de mifandre. Agnisany ra roy mifandre izy io. Satria anô zô rakôa mieritrertra de ra ohatra ka hoe amin'ny fotoanan'ny anô mieritrertra igny zany anô mizak de tsy mentsy lera tafieritreritranô akô fognany an vôzakanô matetika fa le ra afa.